Ny fomba hitahirizako ny hena mba hampaharitra azy ela kokoa dia ampidirina ao anaty vata fampangatsiahana, na a- tetitetehana lavalava de asiana sira de <hesitation> ahaha amin'ny hain'andro.